Ia mir ma athoimgi nango de ngua deren ngua. Nleck kama baul ma kam <hesitation> sravet ma klan chia ama lel. Ithik sa ngia darem chia chocki sa ngo de guama chedengi klan da ithik, sa kama sravet de vadi kama baul klan da ithik ma moeimalach, ma kama ngua don ma ngat diva kisnia nge thi bung batha ngo mamar klan kama ithangdik ma ngua mon mat ngat. Kama sravet ma morimalach ura kama. Snaing de ngu ma ghu pleck cha ngat chia ngua don ma ngat du ngu pleck kerang ma klan chia ngia dem ma ngat de ngi ma angebes mamar chia nge na teberet, koi mamer chia nge na ma mes gia ma chedenga. Ngu chan ma ngat de chisnia nge chi vung be gu chedenga mamar. Ko mamar chia ngu na mon ma nggat de chisnia ngi na lu ia vadi kalan chia. Angagit ma klan chia thi li gi chedenga maru, choiku. Vadi ngu vlek chia ngua chon mat kama baul doki chisnia nge chivung ba guama chedenga mamar diva chisnia choki ngua chet. Guama baul doki angebes mamar chia anga ma rura mavengam de thi na mat gua ma baul bango dak chok ma chivingo ama baul avang bichai ma ngua chon ma ngat doki ngo gucha ngat mochi asik ngau ehon ma ngat de choki nge chivung ba gua ma chedenga mamar de avichai de ngua thamon chia abik da amar ngat, choi mamar chia ngua chon mat kama baul ma. Angebes chia a ma mar ngat de ngatt da negbes asik angebes chia nge naves pe guama chedenga mamar. Kama rucha tha nangim da sik thelehgo ia. Ngua chon mat kama baul avangbik da ngebes ia amar ngat, da nga tha vesding mamar pe guama chadenga, klan chia ama snaien ura kama a sravet ma klan chia ngua don ma ngat dak ngua don mat kama baul ma amar ngat diva chisnia ngi chi vung mamar pe guama chedanga diva choki asik nge the ngaipap guama chedenga mamar namat kama arucha ma klan chia tha nagim ura klan mania avik.